ایتھوپیاہس منٛز چُھ اکھ بھرپور تہٕ مخصوص ثقافت یتھ منٛز شٲمل: مذہب، ایتھوپیائی باشندن ہنٛز اکثریت چِھ آرتھوڈوکس عیسائی، تہٕ ایتھوپیائی آرتھوڈوکس ٹیواہیڈو۔ زبان، موسیقی، خوراک، صنفی کردار تہٕ باقی تہٕ